La san gee ninɔ, fu wan nyaŋɛ dikɛ iŋɛ fridge puan, fu wan nyaŋɛ waaba ba ze'ele. Fu nyaŋɛ kelum kiim ba. Wuu fu ta'am dikɛ ba ze'ele ti wunteeŋa basɔbasɛ ti ba kue koo fu ta'am uulum ba. N magesɛ yeti, kuuŋɔ niŋɔ n ze wa, fu san eera a yue, fu ta'am uulum e. Fu san uulum e ti a ko’om la za'a yese a puan gee ti a ana kɛ'ɛŋa kɛ'ɛŋa tu fu dikɛ e biŋɛ. Fu mi ta’am kelum dikɛ e iŋɛ fridge puan ama la mi tara ti time woo buŋa bɔna. Bala la, ma puti’irɛ puan kɔ'ɔm dɛna la fu basɛ ti wunteeŋa basɛ ti a kue, bala la wan yue suŋa paa bo fɔ.